إذا كنت فاضيه تلاثه ساعات في النهار، باش نتفرج على فيلم و نرفه على نفسي شويا عطرباش ناكل فيهم، باش نرقد، تلاثه حاجه أساسيين و إلا و إلا كان مضرورش هادو باش نخرج باش عدين ثلاثه، ثلاث سوايع قدام البحر، نتأمل أكهو، نسكر تيليفون نتأمل فماش حل لاخر.